Fomba andraisan'ny tantely anjara amina <hesitation> tontolo iainana zao ankotran'le hoe famokarana tantely e, tantely zao e agnisan'ny <hesitation> magnampy amina fitomboagn'ny vokatra, <hesitation> raha ôhatra hoe mipetaka amina legume na voankazo na koa hoe <hesitation> raha maniry hafa izy e de agnisan'ny mampitombo azy iregny, de <hesitation> tantely koa e afaka ôhatra hoe hanamboaragna siramamy na agnamboarana fanafody, izy koa agnisan'ny mampaharitra ekosistema.